Ngong rumaru manni hoyori poti tu'nah noki mirahu woromo tukong meng, impa koto ihki pimotuku pimotuku impa tiki noki no'ra ara araporomo kopinnong impa ara araporomo nii manni na'mumo nukong roki hoi nommai nowori no'ra korokorongku no'ra turuturung mo nukong honno honoponori tiki howonoki turotong impa. Manni topo meng tongomo nokomo nukong ooh kai mirahu worokong ongko nommai owori nii tapumui ongi nutikong ho ningi hiya hewoning ngawah ningi uraheumo nukung manni toponing meng hoi kupuna pokonoita ngokong pokong korokoro tiwongori nii roki manni rakurakung kong. Hoko tii ningno tuhah neumo kopi'kong ko manni nonku mirahu morong impa no'ra topo nukong. Impa topoko nui ho nong sipaka ngomo kongnomong tiko heko ho arapah ngung ngorumo, mirahu ngung ngorumo, honno nommai ngung huromaramo kong nom'o tiki heko kongnoh nonoki woki yewo umihenong. Impa ningii Impa tii ritumoro manni toku roro kingngupenong oo roki rorihupenong ho ngong hiya tii sipakamoi ngosing, impa ngonno, ngonno eneke romokite toku king ngupenong roki rorihupenong. H oyoko nokongong hewoning ngawah ruroto monongong ru orutiru monongong roki ho nong orohah impa monomo manni topo meng tongo ngong nokongong hoi uramikisa naiwotomuku roki manni mirahu morokong. Roki manni nokongong hoyori rumaru tiwa' numonukui roki manni mirahu, impa ho nommai tu'kingi namakong ro ong sipaka sihikui nommai roki manni mirahu meng rikung. Hoko hiya yewoning ngawah roki manni toponing meng ngoimo tukung roki ongi neimo ngoikongi arapotoi kong. Tirungoko ho howo noi tiki kiuhunnong tiki newunno hoyori rumaru noi toku mirahu tiki kuungi nui hoyori neumo amah timah nong ngawarei. Impa <noise> mirahu ho manni topo meng ono onohummo roki manni nanaa'mumo nokongong ho hiya tokunoi romongiko nawa' hoyori potuwana noi mirahu ho iyangpara nui tiwo ngomoi tiwoning topo tongomo meng nokongong ooh mirahu manni ho hiya niingi ngongong manni tii heko huka'hetong, hoyori kingking mirahu. Ho hoyori rumaru ngong aii ho manare nouta ihkita monomo nukong, nohung nong ooh ong niingi yewoning yaa ongi mohkohra noutoki yii tokisunno tii heko nawa' roki rumorokung? Impa ho rumaru pihpih kummo toku nokongong tiwoning tokisunno tii meng heko mohko huhotongung. Impa, impa manare noi mohko'ra niingi hoko tokisungung roki manni kingking ngungong, toku nohungong meng tiwoning meng ho manare mohko'ra ngo tongung. Impa ho roki ho kupuna nowori roki kuu'ro tong yeru yaa yii ong manare tokisah naiying henong, hoi tiuto tiki tiwo piho tonghenong, impa piho tongno tii keho puto meng tii ongoto puto monon nono impa hukaro tongno, impa niingi ho hiya onohurungong ngorungung. hoyori rumaru noi mirahu aringunguung, tiko nii toku nokongong timah ngonno tikite tu'nah noki te no'ra ara ara porong hoi, tiingi pokunno, pumonno no'ra hikunnarong, hikunnayu nii ko impa eneke no'ra ura urammo nukong. Impa eneke tiingi ninno tuhah ho amah timah ngomo uraho tongku nohungong hey roko tu'tu'no aii nii eneke nomimo nukong Ro nommai niingi toku sinopeng impa roti meto romokite rumaru roki sensi kikong. Woki yewo ho hiya noi ho monunu koring pi'karei hoingi. ro tingi ro aii eneke tokitokiso toikong, tokitokiso toiku nii eneke naa'mumo nii roki ongi howonoking nukong. Howonoki nui toku nokongong nii ngong haha' timah meng ngomo nukung, niingi ngomo ongi ngomo nukung. Nui impa ho hiya noi ngorumo nuku ho hiya mirahu ngung ngorumo nukung impa onohuru mo nukung. <noise> Impa hoko hiya tiki hoyori manunu ngomo nukung hoyori ropito pekong uurini tinputz namah, impa roki roki aii hoyori rumaru noi toku mirahu kori aringing ngite hikunnemiyu hoko hiya impa nii toku nohungo ho hiya tiwoning yii piho tawakong. Piho tawaku, piho tawamo uhumo roki kororo ki nong mi'namaku nii toku kukongong. Toku kukongo impa nohungong hey ree ho hiya niingi onohuh ree mi'norongyong oo orongyong manni toponing meng ngoying mo tu'he tuiyong. Ngoyi'ku nii ko eneke raah moro henong, ho aii hiya tu'ki tiko ko tirungo ti koh purono nohno ree hoiko hiya tiwa' topomeng tapurung yong. Tapurong Tapuruiyo hoko huru ukonno murong eneke noi teiyong tikite uringi te ukonno murong hoiko manunu tiwa'ko. Manunu tiwa'ko manni topomeng inaki'he tuiyong, inakiyo ho hia mirahu ngoyi'hetuiyong, ngoiyo neeko romoki hoyori hiya mirahu aringong he nuiyong. Ree owo ngawangawah ree koh, koh kuraisa karo manni toku noi ngoite, hoko koh tiwori nungamong manni tokunoi ngorong roki oworirong ngoniki hoito koto simiri kite koiso ngoni kisakaro ngonikong hiya. Ho ngonikong hiya ngoworong ho yewoning ngawangawah hoko koto aii ngonikong nerato roki niingi kongo tunno nuyu ho hiya manunu no'ri ngorong nahah ooh oi mekusing hiya ngotimo nii tiwoning nakaromuh nute. Nakaromutimo nutiku nii o'ko ong amah timah pirohumo nokohnon nii toku noi ngopenong. Tiko yewoninh poti ihkita nopirong tiki koto hoyori ko pekong potuwana ngung konnimo tiki uwa ngoirong, ro manni nahah kukimo tuhe tong nii nommai nowori ongi nukong, uringi ko nommai noi tuhee'kong niingi taapurumo nuhenong, toku hoyori koh nong rori' kingdoromo tuhetong, kindgo roho manni kinronyo unurong tiko uri huwetong ai ro manni Ro manni noki tuhetong nii uringi hiya noi timah ngopenong, tiko ro, ro aii nekong island ko kungi nohikong ngoni hekoki toku rokumaramong manni tii uri umumo unuhenong, ho uri umiku tiki uringi hongopori maramo unuhenong manni noi kukimo tuhetong onohing ro. Tiko ro manni toku nah rorirongkong, tukunah yewoning rorirong henong orutiru kingrommo unuhe ro tiko uwako rorironghe ro ho ngonikong urukosing nowori <noise> manni tapumoriyu eneke unumo unuhenong hoi ko uwana yewoning rokong ngi. Manni turongiku ho hiya ngonikong onohung kong ngommo unuhenong eneke hoko rokong ngoyerommo unuhenong, impa ho mi'noromo nohungong ro manni kukuki tuituhetong tiki koto heko, hoko ruumo tirungo sisihomo tuku niingi ho moni noi tukuyewung nong ro toku noi ngoirong, toku noi tukuyiyu roki niingi ngone owo rimo tukong ong nii nong mukomurong, niingi nong omo nukong. Impa ree tu'kina manni tokunoi ngoying ye. Impa ho manni kingking gimmo tu'hetuiyong hoyori tiwa' ko niingi ngohnong, onohitong?. Manni ngoying mo tu'hetuiyong